Ndeɛ abusuafoɔ na ɔyɛ a mpɛ sɛ ntaa ne bɛ di nkɔmmɔ. Firi sɛ wo busuani deɛ wobɛtim aaka w'asɛm ne wahia sɛn biaa wohia biaa akyerɛ no. Ɔte waseɛ nee afei nso ɔmfa wo nsɛm nkɔ abɔntene nkɔkeka nkyerɛ amanfoɔ. Nso adamfo deɛ sɛ bibi si mo ntam seesei aa ne ntɔkwa ba a anaasɛ abufuo ba a ɔbɛtimi akɔka wo nsɛm a waka akyerɛ no ne nyinaa akyerɛ afoforɔ. Na afei wo ho abɛda hɔ. Nti ndeɛ abusua a ndamu no saafoɔ naa ne mpɛ sɛ nne bɛ yɛ biaa. Ɛwom deɛ nwɔ nnamfoɔ nso nkɔmmɔ a nne bɛ bɛdi no nyɛ bi ne nne abusuafoɔ di. Firi sɛ abusua no ɔɔte w'asɛm ase nkanka ne wo maame anaa wo papa anaasɛ waware nso ne wo wɔ yere a, saafoɔ yi no a bɛyɛ w'abusua bɛbene wo paa. Bɛ ne bɛbɛte w'asɛm ase ne yaw a wɔɔkɔm nti mpɛ abusuafoɔ nkɔmmɔdie sene nnamfofoɔ.